Ah par lëꞌma naꞌ bueno naꞌ be lë nap or lëꞌná c̲h̲usche lëꞌná sia xwiy lo spej gan xkuꞌn c̲h̲ak loná, idëꞌb loná gasná después lëꞌná ix̱ixkwaꞌ pues, lëꞌná ic̲h̲a.